Ke wani igbai-gbai wor ari igam gaje ku ubaghaara mme inug, inug idit ari adu bor amin ge biakpan, ubaghera ari guma igbai gbai denne wor imageh oven edidit, oven idit edubor gam gu ubaghera wani mmigahe nne imege gbong, ime ke orock uguru, uguru ikiba onor mma gwoni ke obug ire oven mma jeni ubaghara igame igbai-gbai, mbiakpan agahe igbai-gbai wi kpahe uguru, nse igaha igama oven wor sughuren igbaga urem-mi-me dey ute igbai-gbai enwe ugum bah ga ubaghara ikughi, agun ge mbiakpen ukushi sughuren irem ikanna iyeak ari, yere ire ke idai ke ari ammah ke mbiakpan onu rum nge anewana, obionor, onor odum ire gaha igbai-gbai mme ari ere-rembe sughuren ise ikanna, ari ere de-debe, mbiakpan pan arear ede-debe nne sughuren ise ikama iye ari igambe kposong iye mbiakpan, yene igaha oven wor agam uguru gor obuk oven kpor-kpork iboni, iboni iyowor ke arear-rem, inem utuha iseme-ise, mme nna ate uguru ke obuk agam igaha oven wor arear reme wor igaha ire mme je ah ah ah ava ku ben nna onor igbai gbai ogo ire-wor ke igbia-gbai, ari ere edbe sughuren ne sughuren igua atte igbai-gbai imangi ischgai ke eyoi mbiakpan je kana arigam ke ubaghara, je ikana ari imangha oven wor ari onor ugaha onor iseh ikanna iyeah ka ame unug utu ama inep mme ame ke ugbem- wer nde egbem gbem gam ke efia wanni. Gba je akanna ari ke oven edit dit, ke oven edit edubor gameh iye onor ugaha onor ke obiono onor ordum, ire ari edidit imnghe gbong, imageh egwor-gwor wanni kere mbem wor ajang aforo egwor-gwor wirey egwor-gwor wanni aremme egbi gameh ivegne, arem mme gba egam ivene uyor onor yene nna idai ari ga'ama ortor onor nna anim gma ke osoil ani mbiakpan, gam ge osoil ani ubaghara onotu irene eda-da, igaha nge ndemi-dem enebe mme anim ere nte gha kanna, kanna ke onurum ge ane wana, obionor, onor ordum, kana je oven edi-dit wor ibinor sagha aforo utu egwor- gwor wor anor eyen arear egwor-gwor anor wu rear egwor-gwor ke wanni sai ame uru rem oven ukuba idit, ke idit enwe jagha aforomme, jagha oforo me aseme ima ke adorn aseme orick ke nsord, umang mme ureme ane yen, ugwor mme inep, ingo inep anor ayen kemin ke mbiakpan ngu inep ari, gam ke ugaghara evuro ngu nep ari ase ikanna aye ari ke edug egaha edug gbem gbem awor sughuren gbem ndi yor orick ah egwor-gwor ewe igbor-bonor igaha oh, ke ubaghara ewuror, ke mbiakpan ke evuror, igaha otu ime-meren onor-nor igaha otu seh ugbem gameh aye ari je oven eyen ikame ugbem am, je oven eyen ikame ubem am, egwor-gwor ga amain asay gba ama ame gba wor asa mme nge igonor nne irem. <hesitation> isheme achi udume idai ari nni ga amah awor sughuren kanna ari, kanna ubaghara, kana eyoi biakpan oven ndehe esah nyoi mbiakpan mme anor kubuk and aku adak eshi abbe nna anoi-noi denne ke otu igaha otu, ke obionor, ke onor ordum, mme gba anor ire-rem oven ugam emicknne <hesitation> ukana yoi ke ovuror, ikana etho ekpa ke ovuro yene atte onor mma gwoni ornick aye oven wor atte ugbaha utem ire, ndewe gbem-gbem nte awor mma agama umick oven kpork-kpork awor sughuren eshi-shi, iyor mbiakpan kana ari ke mme asasor ari mme akaka ari akari ke nsort, mbiagha ari, mbiahe-mbiang kana ke otu egehe otu ye-ari egbe nsort edi-dit, yene onor ugam ekpe nsort edit dit ke nsort ugwe ovene kpor-kpork bangu ireme- abang nne areme osume, abanga aje otu-igaha otu, ashini-nne amme ukuma nna ugu amme areme igwame amme wor sughuren inguue daghame ukena so ye ari ekpe nsort edi-dit, say ari unick ke ornurum ke ane-wana ye ari onick, yen mgba aye ari onick oven wor imang ari ije izome ere, ge ikpa gameh ogunaha igube ureme ke mbiakpan kame ke yo-yo-yo-yo, ndume agbem arem awor, sughuren eshi-shi kama ari, orock ama ivai ere, mme sa ivai and say itat ndewor gbe orbem, ngum nsa nsay wor ke ordug ago arear ako-kom awor sughuren eshi-shi kana eyoi biakpan. Kana ari, rem imi reme, ereme ereme ke eyoi mbiakpan, reme ereme ke eyoi mbiakpan onor igahanne asamme uwure who wune sihame siha uto onor enwe, kuba mme adorn chiga mme asunne ashiga ima irume igaha oven ire amin ke eyoi mbiakpan nduwor egbe-bem arem awor sughuren awor mma gaha unick oven kpor-kpork oh, onor onick mma ushi osume urem odume ufene ukuba ren ame ugange manni, usunor oven wor ushi ornick wor good ime wor atte ornick wor aye mma jeni wor ugbanne urem ire but aye enick wor igahanne arem mma uje enwe ekuba anor nsort mme erem-rem, ere-rem, meh ere-rem-ere-rem ago urem mme ke ugonoha urem nne anick ho gba ge nsort mbikpan igbre gba ke oyo-yo-o-yo mme oven nduwor egbem, iniye ke nyeo mbiakpan mme asse ikana aye ari ke edug egaha edug, say ikanna, wana aguhure oven edi-dit ikuba ke ini mbikapan odubor-edubor, gwa-guhure yene oven wor asa, oven wor asa-wor oven we ireme, wor atte asar, wor atte aguhure, wor atte asa, igbange irem ke onick ame gam ke osoil enio biakpan mme oven ndueor egbe-gbe nte arem je ikana oye yoi mbiakpan, arem je kana-eyeah ubgghara oven edit-dit usai ari, iborboni-borni onor mma gwoni ushi gba nge ushini nwor ireme inep ire anep, anep nsort awor ago inep gba iyoi ke ovura, inep anor ayen good, inep ubaghara evuvor mme oven nduwor gbe-gbe ka-eme, arem awo sughuren ashishi. Dem ere-rem nsa sari mme orira ari di dume igbere, igbere gba iyourwor, yeme gba oto-ton wor ase enep-nep, ase sum-sum ke uti igaha mme mbiakpan, ari gama anun, anun ekpa asoil, are onun mbiakpan ure onun enya mbiakpan ure onun oburu ure gbaa anun ke anebana, ari gama arun ka agban, ari gama anun ke obur-bu. ari gama anun ke enya mbiakpan, irem otu igahe otu wey nge mbiakpan age anugi inep-nepere, egbaga-igbaga mma jeni sughuren iworhore je ikubo iku am ke eyoi mbiakpan, mbiakpan ari irem onick denne abbe mme anor enick wor sughuren isack nne abbe onick-onick, eyerk oven igaha eyerk oven sughuren ugube eshi amin ke bikpan ugumu ushiga iguhore ugumu urem amin, erem ke ye bian nrewor-gba ede-debe nne ja abe ikana ke educk egaha edug, ke edug egaha edug se ikanna won aguhurear eyerk ori-ri mma jeni ukuba eyoi mbiakpan, won aguhure eyerk onor mma gami ikiba eyoi mbiakpan, gam ke ubaghara ari good mme jeni. Ase ikana aye ari, emon ari igaha jeni, ere-rem ari gaha jeni, utu gaha utu wor anori ekpe nsort edi-dit onor-nor mme gbe oven wor ndehewor esa-sa ke mbiakpan, ekpe nsort edi-dit eyorwor wor nnem nne anoi-noi ke edug-bua-bu, anoi anoi akana, kana asaha mbiakpan akana asaba ke onor, onor wor utte ugam agagam kana mme, ke edug egaha edug, yen mme gaha irume ke jeni, otu igaha otu sughuren idewor gbem-gbem gam ke ovum iye.